Eenn- ríí xúnii ̱ñajunꞌ mbáá rí nutháa̱n mbá a̱jua̱nꞌ rí nutháa̱n refrigeradór. Naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí gíꞌdoo mbaꞌja enii chámbo̱o̱ jamí xúꞌkhu̱ máá ríí- naꞌni- ríí ma̱gúwán eꞌtsí ríí ma̱ti awúún jamí xúꞌkhu̱ máá rígá náa̱ rí ma̱goo ma̱guéꞌsí mba̱ndakhoo ú murí ikhí ma̱goo ma̱ti ríí- ríí murí xáꞌchúú rí naꞌ- naphu-, jamí xúꞌkhu̱ má gíꞌdoo chámboo rí ma- mawatuun ma̱goo mañajunꞌ jma̱a- jma̱a aguꞌ. Jamí xúꞌkhu̱ má mbáá xú ru̱tuu rí nandoo nagi̱da̱ꞌ rí nutháa̱n gás drigóo̱ aan ikhaa ríꞌkho̱o naju̱mu̱ꞌ xúnii iñajunꞌ mbá rí refrigeradór.